Niyigi sittau kuma ninabgi tomon sittau, sittuke whe niyigi niyigi ka banno so whe niyigi ka banno yamba kuma ah wasse ah wassiyeno tunda yamba awassigenon, so ni nabgi tomonni don mani yo whe mumda khika sibba yamba wassige non kuma ni yigi harka pilun ka, ka ar kyau, ka ar kyokkirii ka angappa so mani perou ɗanni ballu mani pilna, ɗann ni watu litiya ɗono mani lotiya ɗono nin din pilun yokkol, yokkol yokkol yokkol so an pili monni, an pili pelou, an pili gunum an pili peɗou, an pili ʢar har gummo, so manni kik monni manni ta watu pili gummo turo pelou ko gummo turo peɗou, ko turo ʢar, ko turo ʢorimonni har nja palou toh, bomi kam, whe ni teppi dai ni napgi tomon sittauyi sosai, sittau kuma tomon in maka an yappon don anpanni mun sibba kwanchi yamba ah laymun tiku pappon kuma mun sibba an panni yamba ah laymun tiku yappon. Duk yanda whe mundayi who kiramun tari ya kwui tunda mundayigi yappon mun nappi tomon, mun napyi tomon who mundayiwani kei. Who wun napgi tomon who mundayiwani kei sittau kam ɗhi tiya who, tiya who monni tiyawe monni whe munnapgi tomon yiwani toh, tiya angappa ka ar kyokkiri whe ni pilgi kei ɗan ni wattu litiya ɗono nindun pilun tema tomon ni napyi tomonni sosai tiya bonnon domin whe tomon tiya bonno don bho niperou duk pidi whe taɗi ɗigin tsibomikeima who na waru ya pellu who ni wattu liy tiya donon nin pilunni toh ni bani temo amma kei weni worgi kowani taran yapidi niyigi kenan ɗanni peri kulum danni pillu anni pilna ɗanna wattu liy tiya dono ninɗin pilu yokkol-yokkol kei so ni napgi tomori ni kuma tomon tiya bonno sosai in nawhe tomon ni napgi tomonni tiya bonna so moni nappo tomonni ɗoi ɗanni sakehi peri mala nah ma bansi kam ɗan ni weru mani perou ɗanni sake watu ɗan yamba munno who naki ka who na mun ti sibba Koh ma duk miya who wanna pino in ma ko pomun, ko aipomunni, ko non who wanna, tiya wike who niyoyi tiya na taɗi dan ninmun ti iya ɗn kebi tiya tomon ya rosso. In ma kero kyeppou tiya tomon ya rossoi ɗan kero watu yeno ta ah kere napo tomon who ni munyeni keihi so ma yamba munno bansik who ɗoi naperi ɗan nibantu ni sake wana wattu ni mun ti sibba konon khi tiya whona tiya who yamba munyeno so whekam yigeno tomon kowani taran yapidi mani perou whe yigeno tomon tiya bonno so whe tomon tiya bonno kuma yamba khereno gin tiya who naki ah pasigi munnon ti kokko kem ko wani tarran yapidi manni perou, manni perou kam yambo munge no kuma gaskiya ni nappo tomon who yamba munyeno ti kokko kei sittau kam bho nisurou kiȝi ma kuri yowala ke kam. Na whe kumo ni napgi tomon tiya whona surani kuma tittouyi tomon, tomon domin mani dembulo si gwam ma ka ɗak ni ummo tumma kei yabon monni ah, yamba yigeno, yigeno kokko tiyawho nanap tomon so, ma manniwon dai ni pammo ti yamba tiya who yamba mungenon so wei tomon tiya sittuyi, sittau kam wala sittau wala, sittau kam wala. So, momi poro an balla bha kara kayo poro an balla ma gommo kara pora an balla mimam tai who kara ta subgo ku nap tomon mbomi kariyi manni whota subgo ku naptomonni, kuɗa muntikugo kuɗayi belela kakugo. Momi whe kirayi tikugo kawai umtumma, pettuyabon monni unma yapidi tarou um tumma karku banna kara ah bomi am ɗayuwani nari peri peben ah kuɗa kyukri yun pettiya bon monni yamba yuwemun kwattin aweyin kyun pettiya bon monni unmagu penna duk whe kara khikam kara khi kumun ti lenya ko nonma towatu sigo. Lenya gho ta watu ɗina ti gelego tiya who kuɗa tiya who ku bannakei amma ma kara ku dego kariyi bone ka sigon kuda khi bo, eh, kuɗa, kariyi bone ka sigon, kuɗa bone pettu tiya am kuɗa kyukri yun ah, kuɗa muntikugo belela kowai ammakara yi bone ka sigo akaramin nop tomon whe kirayi. Bho kuyo bone yapi bone ba nop tomon ba? Ai minguddinamun ta maga kyo bone bomi yapi bone ai nap tomon, toh bho kuyo bone kam nap tomon ai ari, bho kayo bone ai who kirayi nop tomon kuma kara nop tomon sigo tayi ban sosai tiya who kuwauyi so ke ari ɗhi manniwain tiya who kariyi so bomi kikkei, malonku bonem ai, malonku sittauyi tiri ne bomi ai na pen pidi whe nidigin amma dani ummo sittaukei yabon monni bomi ni bantemo akarami nop tomon wein ɗi tiyam ni ɗan nap tomon dun we nakhi ka sibba na sibbano khi nimun ti lenya ah, kei ma yamba menou mukopo banyi kei sai nap tomon sai pammi yamba kawai munda pammo yamba kawo Kawo muwaiyi munda nigina. mu nigo yamba kawo yamba yuwemun tiya kikkei sa ma sibba dai bomi sibba an panni niɗa kyolli kumoma maga diyema wanen mara ah mariyi wonmara nap tomonni ah-ah pettu, pettu ka ban sigo ma yapidi tarou. Bho ka puȝo woro kuri umma geno you karku dhi ti minam bho ka puȝo kunda ku digi woru pidi balla. Kauka kuri kara nap tomon ari woro dimmi koo kari dimmi mannin kari watu dho manni kara bomi whokara khi bara pogon um, yi sittauyi, waru pidi ballai pep ah kaugi kiram pidi sittau ka pida ballal woro ka bansik pidi ballai aka kuyi kyom ab arogo wur kaya bhon monni, yi pidi wekirayi yika bansik bho kuyo ka bansik so wokara khi ara bar pogon kuma kari dimmi mannin kari wattiya ɗhoni mannin, ange miya weta maȝpisigo bomi ta ah kire ta banpigon kawe awalan sai dai ban pigo kawe wala kawo nop tomon, kawo bho ka digi ma kuɗunkhei ariɗingiyi ɗela domin wokuwau kei yuwego. Yuwegho lonan to ɓo lengya a mazgi pisighom kha wowo wolam seɗe walo mapissigho kha wa a walam ka kyeiyi li po khugho ma ka yi wo a tomon ti pisigho him so yi uwo tomon, ko ɓomi ma khu illow ya sigho ɓabg, khundi yi dela tiya wowo khu waw so kpattin khikyeyi wwo yamba yuwemun tiya ɓantu wotomon so amman ɓo khu illow khari ɓan wo kharayi ti khughom, khara ɓomi a a khu dighi wane, kha ri ɓanwo khara yim, a khu ta munti khugho elellah wane pethu kha ɓang sig, sitta angha wo poro pi sittaw tomonim pettu kha ɓang sig, sittaw lomon so ɓamun si ɓ ɓamun shiyasa moni pikkye wo ma damun um me mom matema pota kadam kore immom bone wome peno. A bonne whe munɗayayi kyuwanin bonne pike bonne anima mbomi whe aromun wan na. appou, mu penou whei a bonnem nap tomon sosai, bho muɗa nap tomon, nap tomon kamtiya bonmun ɗ ha yabonmun tomon tisi whe muɗa yuwani so kikei whe yambayuwemun so duk yadda whe mundali kamma ap aromu ma yamba menou munda nap tomon sibba an panni, sibba kwanchi kammma ap aromun angeyi yukasigin kaga maka yo yun kasigo so kari nap tomon tiya kowani kiɗan who karayin amma makayi yun kasigon who karayi ah, khekan khu kopou banhi tiya wei ma yamba menov tiya who karayi so arabar pogom.